في ظهيرة أحد الأيام بدأت لعبة لعبة طفل ما تتحدث، الطفل كان مستغرب ومرتبك، فسأل اللعبة كيف تتكلمين ردت اللعبة بصوت مرح أنا سحرية عندي جصص كثيرة أجدر أرويها لك، فرح الطفل وجرر يلعب معها كل يوم كانو يكتشفون مغامرة جديدة وأسرار جديدة، اللعبة خلت أيامه مليانة فرحة وبتاع وصار يشاركها أفكاره وأحلامه.